Osa edien pho ephen pho esighi edien di na ka ki dighi ku na ko ku na mo oogho ku na adwpheri sighe anien pho ku na asughuron ku na antol, ku na mootol ku na bulemi adepheri ku na modepheri. Ku etol pa anien pho ebila ku mebila ku na asighe guugh abile alogh muum abile adeepheri ku na asighe ehna alogh pa aguugh pho ku na sighe yoon r'alom ghan bo ku na logh, bile r'aghuudia ku etol pa anian pho ku ebia ebam ku mem di meephul ku na asughuron ku na mosughuron ku na aḅile aḅula epe aḍighi pho na ma obula ku na ki awa ipe r'ophighiom ku na ḅile adepheri aseerė ku etol sipho moony ekpu amem ku mem di mephul iboom ku na asughuron ku na mo osughuron ku na akorr Na m'okοr ku na alogh pa agbagba pho, na m'okor rice pho uphalabaal pho alogh siphe agbaba pho ku akor mooboph youn na ma' sa bo alogh pa ophompho agbagba pho r'okạngi ku na ahle ku na m'ohle, kuna <hesitation> wa muum ku na apughol. a rice pho opo bunin awe ro to use munum ku osaam. abuniin awe to use ghan ikpo ahle ku osaam a bunin awe ro sa ghan iduom bin ka owa mu num oleom ku owa <hesitation> ko bo yoor r'okol ghan mi <hesitation> isegu κu ologh ku otol pa pho apul keminighan amem ku ogbi osugharron ku mo osughumon ku ohle torob iyaar pho epe ebeerean bo ha di na ka sa ku ableom rice pho edighi iyaar di na abem mo ophon ku iyaar di ibeeraan imi di mi ka sa ku ableom rice pho so mo mi ka sa ahleom mel pho abumin awe o like ni mooboph abumin awe o like ikpo able pho abunim awe o like okar odighi amunum pho okor ologhodi oomo pho ipe r'owa bo iyaar pho ebeeraan bo ngina di na ka sa ku ableom Epe pho iyaar di na ku awa ku na asa bo ahleom ku mi a like opopho odika bo mooboph pho osa bi idi pho amo oboph ologh ikpo ahle edighi iyaar di oyhi imooph po ko sighe ihna pho oghi bo imooph pho ku onghal bo ku oogbo ku ologh ph pa agba gba ku otol ologh pa aguugh pho ku osah ku edighi iyaar di imooph u/ki po torobo ihna pho ipe ikpoki ana k'etue bo eko ku na ka ki ako ku na asa ku ahleom ku na m'ohleom rice pho ku na wa muum apughol na m'opugol muum ku ka bo ipe ku edi mi radighi ghan ku pe ke ku ikpe keeni <hesitation> odighi